Mana maso aby gny biby rehetra. Angamba gny soko na hoe kankana vo gny esa, ataoko tsy misy masony reo aloha.